पाठ्यपुस्तक मतलब कि किताब जेहति हमरे पढेक सिखति आउ जौनकि हम्मर पढाइ ओहके ब्यवस्थित मजा बनैता एहका मुल उदेश्य पढनामे हमके सहयोग करना हे । आउर ज्ञान दहना हे । किताबके मुल उदेश्य यि मेलके हे । शैक्षिक समाग्री दहना, किताब अनुसार सिखाइ निश्चित करना, संगठित आउ संरक्षित ज्ञान दहना, पढेक अवसर दहना, लिखेक आउर मुल्याँकन करेक अवसर दहना वा गहिंर खोज अनुसन्धानमे सहयोग करना आउर किताब हम्मर तहना ज्ञानके खअनि हे । किताब हमके बहुत मेलके ज्ञान देहता आउ नमा नमा चिझ सिखैता । किताबके सहयोगति हमरे <noise> बहुत कुछ सिखे सिकत होइ आउर अपना जिवनमे सुधार उतारके ओहका उपयोग करसिकत होइ । किताब हमके मजा मनैं बनाइक सहयोग करता । उहिमारे हमके किताब पढना चाहि आउर कितावके उपयोग करके हम्मर जिवन ओहके सुखमय बनैना जरुरि है ।